Este este ät ispäkpa't este limonhkuy, patanhkuy, katzukuy, y täsykuy, apyopä', y este ti'yä'k este si'nakuy, y este ti' tzyijtzyankuy, y este katzykuy y este este este palo de nyäjayajpa este hay. <hesitation>